<hesitation> Fahazahoako an'ity ndraika: <hesitation> sary a efa vita agnatinà ordinatera efa vita 3D no avoaka amin'ny imprimanty, <hesitation> raha ohatra zany ianao misy raha sary tianao atao a de ataonao 3D izy a agnatin'ny ordinatera de amin'ny imprimante ery sary igny mivoaka 3D, zany alongany le fahazahoako ananjy.